Mi ta'an on tomi ta'i Miɗo waawataa waawi njiddaade dow sappoore ngal, ngal noone fiyaangu goɗɗo goɗɗo, jokkondirde ngurndan ngal. Miɗo waawataa fayi e ngal ngal to ɗiɗi, waawi sowde suufu, njiddaade jukkere ngam waawde gite ndiyam.